पर्पल मुणजे गादात जांबळो रंग। योह रंग लाम सून कळो कसो दिसता। योह रंग खूप लोकांग आवडना। योह रंग छडसो कळो कसो दिसल्या कारणां तो उठणें दिसणां। लहान ब घालतात या रंगाची पण ती तितकी बरी अस्तात असां नास्ता।